في أحد الأيام ضاعت عائلة من الطيور في أثناء موسم الهجرة، الطيور كانت تايهة وما كانت تعرف تتجه بس فج- بس بفجأة طلع طائر حكيم من الغابة وقادهم للطريق السليم، والصحيح ووصلوا أخيراً لوطنهم بسلام.